Nubo, ɓwa, hega re nyi ze ɓwa nubo de zado, hega dna ye, yna laga e ɓyi kpe fyo, he le tu ɓwa yi za nɗye he ɓwa nu bo yna n. Sa nubo yna he ɓi ge yna, do do he chni ɓeɓe he ye, ko he chni yna ɗyi he dyi nɗye hega ɓwa ɓe ɓe hna ga ye eɗye he nubo a ɓese, hega nubo ɓwa bwa, heɗye kuma le yi ɓyi kpe yna heɗye he gyna ėyya ko eda ko azado zhi'o yna a kpeko lo n nubo ɓi, ɓwa nɗye yna de he zambe yi eɓe papa nɗye wa chni nyichi eza le dne wo ɓyi kpe fye lo yna. He re nyize ha ayya ɓyi do zhi'o he ɓwa nubo de ɓam e bmya n ɓe ɓe nɗye aɓe yna hegna heɗye ɗye ɗye he dni ɓe hna yaya lo n ega bma he snu e he nyize re ba lon he re nyi ze dna e he nuko do za. Hegna he wna ɓe he yan, eɓe ha ɓe, he bwa nubom sasa le he chnidna nubu ɓi yna he bwa nubo he ya eɓe du yare bmya m, he re nyize haba nɗye he shi'o ko ha lo ba, pa kpmi ba ko ha lo tswashe ye latu ba, ko ha lo gni gota ko ha lo fa eza ga eɓe snu he nubo ga yna he ɓi ɓwa nubo de woe, eza he pita pma ɓwa nubo de wa, woda ge, eza kni he kpmi, ɓwa nubo de woe eza ɗu he ɓwa nubode he, helo pa kpmi ba, zade wo ɗyi he ɓye yna wo du he, malo, wo ɗu he hega gna ha ɓwa nubo n hega snu snu na na, haɓe ye kpe n he ɓwa nubon hega fa ɓe nɗye hna wo dna he wo ɗyi he, he sha he wyegu de shi pa kpmi ba n ɓe he, lo kpmi yna hega kpe ye m. He nufa hega yna bye a tnapa he byi tsi wa bo. He bye a yna wa tna pa dodo mu hni ga po ko elu wo zhi wo ɓa chnaya, dodo muhni ga ɗyi allu ga dyi bye bye ɓa ke gi he, dodo muhni ga byi, awyi gbe ga ɗyi ɓa ke gi he, ɓe khi khi ri nɗye ayi ɓe ɗyi ɗyi ku he ɓwa nubo ɓalo, e ɓa tugo, hega ɓwa nu bom, ɓe ɓe yi'o nɗye hega snu ynam. He ga nubo ga ɓe nɗiyo hna te ya bye ɓwala wole mwakpa tswashe ga gi he yna nɗye pe yna ɗye ha ɓu nuwna hna. N zan go yinuwa snu he, wo snu ke wo ɗye he zeze ba ye ko wachye shna nɗye hega kpmasna yna nu tswashe ka wo pe, hega nu bo ɓwa la ɓe ɓe la ɗye yi nyi ze ɓe aze ɓe duya nya tswashe ga gi he e bye bwa yna, he ɗye yangoe esugo ga ka he ydye. He ga ɓwa nubo de zan ha mwan, hega ɓwa nubo de zan ha mwan, he ga ɓwa nubo de zan, yna he chni enize ɓe yna ha ɓwa n, hega ɓwa nubo de zan, aga wu he gni e bado lo gbagada e yi riba dodo gi hen nubo ɓwa bmya, nɗye hega ɓwa nu bo m, hega re nize esa mwa kpan.